Muan fo marei nating kat ror fo numa truri tan nau. Ri nating nom ror nau tan mes nau, ri te ruaf na ruaf sainy ror isen a burny nau unya jias ovei. Ri te ruaf na jias ri te kat bus numa tsuri. Ri ka farof ror ya an sapos nau gim a onot non, ri ruaf pis ror tan mes nau ri te na nom pis mes nau ri te kat pis numa tsuri. Ri kat ror ya banis farof ror numa tsuri faparits farof roar numa tsuri ri te kat ya, kat ya, kat fakap ror, ai bus sof bus ror komana numa tsuri sof fakap ror rite goros bus. Namy tan ainy sat ge nainy te nuaf ri takop farof tsun ror ge ri kaka farof tsun ror. Nainy marei fagir non ge agir ai nana tan guei rukauts farots tsun non marei ge ka fisen mi non for guei tan nainy tan ainy sat ge <noise> nainy tan nuaf <noise> so sapos numa iring non ra te nompis mes a nau ra te ruaf me kat pis mes a numa ge kat farof non anuma tan guei tsunia.